Fomba hisaboako zao raha zaho vaorangotra de <hesitation> malaka dingadingana zaho de tsakotsakoiko dingadingana igny de ranon'ny dingadingan'igny ataoko amin'ny rangotra igny, de <hesitation> ataoko isan'andro isan'andro zany mandrapaha sitran'ny rangotranay igny.